کھانا پکاتے وقت ہم ایسے بہت الگ الگ قسم کے مصالحے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے کئی مصالحے ہوتے، جیسے گول مرچ، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، الائچی۔ ہمارے پورا انڈیا بھر میں یہ مصالحے فیمس ہیں۔ یہاں کے مصالحے جو کہ دوسرے دیسوں میں ایکسپورٹ ہوتے۔ یہ سب ہم کھانے میں استعمال کرتے، کچھ ڈائریکٹ ڈالتے، دوکے اس کو مکسر میں مکس کر کے اس کو لیکوئیڈ کر کے پاؤڈر بنا کے کھانے میں ڈالتے، تاکہ کھانے کا ٹیسٹ اچھا رہے اور ان میں مل جائے۔ الگ الگ قسم کے مصالحے ہم استعمال کرتے، ابھی اس سے اچھا ٹیسٹ آتا۔